Ajalan"nannae جرس engir ghasae nan gelgliar era meni. Engir gelgliar engir lifa fera taren toula, mani engir neishi galag shafei fala fe, manga eron toula abak lakin, eddi log tolynami, eddi eddi eddi nanne farig toe log tolynami, tolykan eka sotta ali. Owal langosa tani abaklak kenami, abak lak kalosa, engir ghasae yayea awo log dafi, manga jakatekani sotta ali.